Përveç zërave, macet uzonj shënime territori me feromone dhe kontakt fizik, si fërkime apo lëpirje, për të komunikuar rehati, lidhje ose pronësi.